Erŋaaji noogay e nayi woni ley ñalooma, sekondŋaaji ana njiritoo faa hiɓɓa minitiŋaaji nonnii hollirta er gooduɗo. Faa hiɓɓasegonŋaaji canpanɗe tati. Hono mbiirumi mintiŋaaji capanɗe tati nii, ɗun hiɓɓinta; <hesitation> faa jon kaaa hiɓɓoya ñalowma.